أنا منجمش نمارس رياضه جسديا، أما اذا كان تقصد أنو عندي معرفه كبيرفي رياضه معينه، فممكن نقولك عندي درايه واسعه في كرة القدم، نحب نحلل المباريات، ناقش إستراتيجيات اللعبه و نستعرض المهارات، لما نتبع الفرق و نتعلم من اللاعبين الكبار، لو تحب نعاونك في شي معين في ها رياضه قولي متخليهاش.